A Inde agny zany anisan'ny tany mafana ka -kanefa i be ora tany mafana fe be ora mandritsy ny tao io. La ny maripahanafi- iaigna'olo agny zay laf tonga ny andro manitsy igny eo amin'ny dimy ambin'ny roapolo degé cerissiuce eo fa lafa tonga amizay ny andro zay mafana be igny da telopolo degré cerissiuce eo. Izay zany ny-ny toetrandro an'Inde agny.